لأ ما كنت راح أطلع على المريخ ، ما ابى أطلع على المريخ لا ما هو عجبنى كوكب الأرض ، هون وسط أهلى وأصحابى قرايبى شغلى ، كل شى هون اش راح يعنى ، اش بيكون موجود على المريخ زيادة مو موجود هون ،يأخى حتى روح المغامرة موجود على كوكب الأرض لمهو نطلع برا على كوكب الأرض خلينا جلسين محلنا.